أنا مريم تناين او ثلاثين سنه عندي اجازه في الاقتصاد وكذلك ماستر في التدبير الشؤون البشريه. عندي خبره كبيره في هذا الميدان واكتسبت مهارات كثيره ومن ضمنها المهارات اللي طلبته في هذه الخدمه هذه وانا متاكده اني غنال الاعجاب ديالكم لانني انسانه جديه ومجتهده وما غادي تلقاو معايا حتى شي مشكل